ɗon dabareeji jonngol ɗuuɗɗi, bana yakimoono, bana velveet, bana alkabon, e ko nanndi e noon, fu dabareeji jonngugo ñamdu wonta ɗon, ɗum ɗum hutinirta to makko wota.